Ny fikafika atao zany mba tsy hampisy tomboky ny legioma: voalohany e tsy <hesitation> mitahiry legiomy amin'ny mari-pana ambony, da faharoa fidia soa ny legiomy lafa tegna mividy agnazy an-tsena agny igny mba legiomy vaovao zany sy madio no vidia, da fahatelo ampiasà amin'ny fomba fanamboara toy ny fandrahoa na fanendasa.